Ni sahae malayane risa ni saire e miri miri, malayane risa alepa e mane sa resa lapitine esa lahae piti se biar tumata eru olama ni lai tam, a susa alie mane apu matane bisa elaie matane malayane risa kalu isala peti sae re le lalawatina ahine ulate mane tulu sa'a laie piloun laie ne ulate tulu m'pele tae sa'awa tulu waele sa ulate mesa re lalatie pama layane se sala pisa orisera i tumata i ruru ramani laie ta'm matanie malayane sei miri miri o alepa olike sa sahae peime saheka hekae min, lae tutue sa labeti sae biar se te tumata ne ruru lei bisai laie ta'm. asue sa'alie mane asu mane miri le'e asu rurua mane lau bisa o jam isa rua telu mataem ni bisai elaie. me kalu esa lapetue olama ulata leinia waela sou nia waela kale kale nia hihata remasa asue bisa laiyete. mo kalu na re rarane orue hahakan se lahatale ulate olike mane saire lalawate re sala petine, sala pesai bisa tumata ipele opae pele orima ni lae ta'm atane asu rei mane kuati le'e Asu biare salapeti epele oripa mo hio me oitemi sae salapi sae lawa saka pirou, matane i sae i miri iyo mere tirinae se e salapeti sae re lalui ere matanei tirine mesa eine araue eine lae lahae mesa pas elie sae me molama e salapeti me sae pa'aturi ta'm walete orihen aya nai lietu aya lae mane kopu sahue ne waele mane bisae nanue na hine mane bisa kopu sahue loiyo ainarue le yaiyo miri mirite malayene tutu lau salapate tue salapeti upela tale sare lelawate mesa biare ipele lau lusa lapi lau hunu numa tame tam si laie ta'm mo kalu na etutue ausu tulale asu tulale nae esalie se asu heana mesa rusa lapetiru pele menio. sahi pali sahe ri sahi lao, lau rusu rukuru mae mosae taru ete men, uete mane <hesitation> asu mane male le'en, mesa male ane kua tam le'en erihinia wae ahia lau wesa laha piti husea mo kalu tutuere <hesitation> seserene wana wanao rusa nanao ruru lahie lio mesa sae lapitu kuati, matane ne asu le asu mane renawae, asu mane alepae mane i miri esae lahepiti sira. yone sahae piaenge eu apu sa ne lebeu kotahapule, lebeu kotahapule rei kalu e ulu ope waele sae ulu sira'a mo kalu oite marate sa euwe malo memang iyo mesa <hesitation> relawai merio bisa eusia ratam eu malo malo, euwe nia wera mane heuwe malo malo eu mesa petua esa matenei lai lai riwera. ewe malo malo se mane, matane iye mesa na i huse mai alepae mane bisae alepa ta'm eliema e hunue re rele hulio pala alere ana walai. me iyo me ehu le'e ehue malue. jadi e olama kalu ta'apule mesa euwe mane maloe a hune peta'apuli miya se mosae ta'm ni, mo kalu ne omane le'e omane re iye mite sae purae ni a wera omane mesa euwe malo bisae usiera ta'm. mane sae eu nia wera sa hauni molama ni hatu leuwiya nia tomoni me tun ai lehuia ese mite e purai ni'a wera e ni wera mesae niya wera mulou tuwaha molama ahiatai leinia rana leinia i an sahae kasibi utane e mosae wera sae mane teane me niele huin niele re isin me se an men Mo iyo mesae eusa ewe ore umarute ewe o malue i alepa'e mane i tupa'e mane eu sira mane bisa ta'm, i eu wesa malue petua sa mae lailai. lailai re wera lo tam mae e ahue eu sira i ope se euwe malu malu. pataene ne mitale mane le'e mitale re'i ope waele sa i lepae eu sira le'e mite mane e euwe ni ae an wera mo kalue pei uite marate sa ieme sae pei miri kuati le'e mo i lepae mane ehue malo malo le'e niya isi mane le'e niya nae e marasi eu sa nia tuwiyo, niya ararene, niya ararene mesa biar o alepae le'e e nae eu, e eu mesae we malue biar opapae le'e we hakae marasi eu male ai pila eu se tiae mulu matani ara rere sa etue ope ne tomone sa etue naunau me sae kae e osa osa e tam men ya mera apalawa sa etue mutu olama elai nia tue sakale'e bisae re wera se an kawuke kai loi pepene an <hesitation> sahae Iyo lialika <hesitation> reisa tou olama rua era risa tae an menio, matane nia tuiyo rei re i alepae so'ore ana walae hira e lia hilou iyo mesa re umala remarasi aipilate <noise> wahia. mo isi sa kalu nia ramen sahao alepaeru sa molama pusiru pusiruin, apalai kalu nia sawate, nia sawate sae i miri miri. nia sawate mesao alepae sa molama elawae mesa oruru laie ta'm, monia isi sao alepae sa kan nia tuyio male aunia tune nia patola sa alepae sa molama e solo monyatune i si saka loela tere sa o waru waro papa ware su'e mane e marasi e ulu. mo kalu tutue rei tiai sene lain ya re wera sa molama e saka molama ai wai loea i sa nene nia rewera merio, e nia marere si ne lotu se kodo se e saka la'e mosa sae e aneru mesa tam menio kalu mesa wera tamsa e poku ai tipai. e poku ai tipai hau hala tipai ai otele tipai na kalu mosa wera tam mo se sakaiyo merio, nia patola le'e seme le'e e tutue laue etue saka Mesae e tutu e sakae ahuniere hului mesae tutu ne sakae nia rewera merio remesa tumatai siriyao etutu ni asu sireao tutu malayane siriyaoe tutu ni hau siriyae tutuni mesa tutu lae mosa rewera mesae pokoe an mesae nuwaleu sae e ewe alare lawae me tam nie tue pemesae i nia mae mesa lau rewera me opa lale putae lawere tiai puo ehuwe ehu matae ne bisae molama euwe ni a wera helu mo kalu tamsa etue lawae mesa o alepae mesae nae ehu ahia. mo kalu ite tumata e hansu hahuma sa a tere kae lia olama re lawae sa se olama hatu metun se ahiatai lehui se ahiatai rura risa tai tue ahunia saka menio. mohiyo me tutue alepae le sae marasi ehu le'e, mo kalu i si olie helu mesa i si mane ru miri miri le'e. e ane iri mirite re'i kalu ne pirine, pirine re isa <hesitation> alepae sa sira ekou pusirae sae lapiti sira pirine me kalu i talaya aiyope ere ruope sa ekue salapeti sae biar rurue laie ta'm e salapitie kupu mesa sira mane sa romo iten ere aire ruae ae waelire ruo pesao sa sa olama sa molama e salapiti sae re lelawate auteni iupirine me olike mo resa lapetine I ruruse ru laie ta'm mo kalu talayao peri tehului rolama u tutui olama ri terui sa heka olama sa bisa mosae papae bisa mo kalu na olama hakan mane sa o biare ururue le'e hoiyo me sodike oemiri miri alepae mo olama sae salapiti sae rele lalawati e suruku mesa re sira kalu ne sa ire ria ra menia sa oro, i si miya marere sa oro, marere mane i si mane u miri miri le i si mane paeru mane ru marasi le'e. lo mite mane ru heweru se me le'eo i si mabo malo malotia boleh mesa ru ararina ru miri miri, mo kalu marasi heanao yare tiahiya si yare ri ana rua telu e bisa hohu si ware sue ware sue mane ehu ta'm. loe yare ri anale niyae <hesitation> i an wera ni an wera mane saire le'e apu matane sa ere mo kalu na huhuin mesa ei <hesitation> ru alepa rumane molama eru weru miri miri